दिस्वसर् होइसे अदुनिक् जमनर् एखोन् ओति क्सहयोक् मेसिन्। इ थल्, बति, ध्व, क्सहोस् अरो तिप्र कोरि तुले। खधरन्ते घरत् ब रेस्तौरन्त् ख्वर् पिसोद् बहु केतमन्, थलि, ग्लस् अरो अन्न बसन् मोलिऐ होइ। हतरे धुबोले गोलो खमै लगे, पनि बेसि लगे, अरो बेसि कोइ पोरिस्रमु होइ। किन्तु, दिस्वसर् थकेले हेइ बोर् थल्बोर् मेसिन् तुर् वितद् रखि, जितिर् जेन्ति दि, बर्तोन् तिप्लैक् कम् खे। एइतु पनि बसबो क्सहय् कोरे, अरो थल्बोर् होतिक् भबे पोरिस्कर् कोरि दिअ, बबे रेबस्तर् पख भल्। मुथोते दिस्वसर् मनि खमै बसुह क्सहोस् अरो अरन्दयोक् एति उपै।